Dɛ yebosua hɛn abakɔsɛm so ho hia. Ehu we - w'abakɔsɛm a na bɛtse ndzɛma a ndɛ ɔrokɔ do ase. Sɛ ɔman Ghana yennsua hɛn abakɔsɛm a yebesi dɛn ehu dɛ nkowasom bi kɔr do nkyɛ yennhu. Ntsi abakɔsɛm ho hia, ɔma yɛda <noise> nsew nna ɔkyerɛ hɛn hɛn nkyir, beebi a yɛfae a ana yerobo - yɛreba abodur ha, nyimpakuw pɔtsee a yɛyɛ na yɛatse mbra a na nhyehyɛe a ɔwɔ hɔ ma hɛn ne nyinara ase. <noise> Ntsi abakɔsɛm ne sua de ho hia, ne ho hia ma hɛn papaapa.